Ave na ijo hesi iho adahi romo eho na jovo ire e. aivo i jovo i rodo hesi ehoho ijo hesi ihoho Vadaheji. hehi hanoho e anue hehi sinoho goho romo majare uami romo sasoho iromu uhi romo bojoi huo anue, e ivoe ijo hesi muoho. Rohu ijo go hesi i hoho Moriarobeji, e ijoho ue bamoromo. Hehi sinoho goho romo givae avoho anue, rohu ijo go hesi ihoho Odeji hehi muoho osae va anue rohu ijo goho hehi ihoho Oboheji hehi muoho sinoho goho romo jove sa ejovo anue. Rohu ijo goho sireje biririma e ijoho je hehi muoho.

Ugeji hehi bajoho gojave ijajeji rohu ijo goho Oneji hehi muho. hehi bajoho aero ijarueje. Rohu ijo goho Bereji hehi. Muoho sine goho romo jove saijovo anu, rohu ijo goho gijomeji hehi bajoho aiero ijaruji. rohu ijo goho Samue ji hehi muoho bogoji, rohu ije goho Somije jihe e ijoho sine goho romo. Baerom rueromo amo boromore imoromo ije hane bajarueji, rohu ije goho Ruadejihe, Biganejihe, tubohejihe, varobejihe. hehi muoho ame iromoanu, rohu ijo goho Higue jihe Darane jihe Gusie jehe Rumie jihe hehi muoho bogo e jihe. rohu ije goho Gimonie jihe irejihe Vavaime Mairejihe jabehi muoho sine gohoromo ame va anue. Rohu ije goho Gojave jihe Manose jihe Hie jihe jabehi muoho bogo e jihe. Rohu ije goho jabehi ehoho Bitomine jihe Muve jihe Ojejihe jabehi muoho ame vajarue jihe. rohu ije goho jabehi ihoho Bidore jihe Manague jihe Javo e jihe rohu ije goho Jarove jabehi muoho bogo eji. Rohu ijo goho Meineji Rohu ije goho Simonieji jabehi muoho bogo ji. Rohu ije goho Obore jihe Mienie jihe. Rohu Magohine jie jabehi muoho bogo jihe rohu ije goho Dae jihe, rohu ije goho Binoge jihe rohu ije goho bijoji jihe jobehi muoho bogo jihe. rohu ijo goho sorai jihe hehi muoho ame iromarue, rohu ije goho Ese jihe hehi bajo eho ija roeji. Rohu ije goho Majiodeji hehi ijo bajoho ijarue ji, rohu ije goho Berue jihe rohu ije goho Nemaje jihe Doge jihe, rohu Hie jihe rohu ije goho Diore jihe rohu ije goho Nairaje jihe. aveho ije hesi ihe jioame ahi amino e.